Fomba maro sambihafa visivisy an amina sôvaly amban'ampondra: zaho alongany sy mbola nahita vatagnananjy fa hoe io ampondra io sôvaly fa amina film ahitana ananjy de sôvaly an lehibe nohon'ny ampondra de sôvaly an matanjaka noho ny ampondra, afaka mitondra sarety, de ny ampondra olona foana no lasany de entana bitika.